One mai aku'n gah, aku ho'o sebenar'n do keta daku teman ata ruis agu aku. Landing gah cerita di laku ca'n manga keta teman daku danong pung koe keta kami gah cama cama terus. Co tara ami cama cama terus pung koe pengaru ende ema daku agu ende ema diha ca kali's tempat kerja'n. pung nitu mai ami danong gah labar cama eme nggo'o gah ende ema daku ngo one tempat kerja lut kaku lorong nggitu kole hia eme ende ema diha ngo one tempat kerja gah lut kole hia. Pung nitu mai ami gah ruis cama tau gah akhir gah jadi teman nang ho'o. Pas ngger one SMP kole ami gah ca SMP manga SMP one beo dami one manggarai ngasang ne SMP hitu gah imakulata. Danong ami gah kaeng one asrama ami cua ca asrama kali. Ami kole gah ca kelas pung kelas satu SMP sampe telu SMP. Du wangkan'n du SMA kole gah ami ho gah ca SMA kem kole, pung kelas satu kole gah agu sampe telu telu'n SMA ami gah ce kelas kole. Landing gah du kuliah ho gah ami gah beda taung gah beda ngoeng gami gah. Aku gah ce jogja gah, hia gah lau bandung. Tapi ami gah laseng kin tombo cama tau lewat hape so'o bo. Te sua'n gah manga teman daku ce jogja gah, gereng di teman daku hot pertama hitu bo gah umur ne gah suampulu ca gi ho gah. Ngasang ne teman daku hot te ca'n ho'o gah hi enjel hia ho gah cama cama agu aku ce beo agu aku awo mai mano, bealaing. Teman daku te suan gah ce jogja ho gah hia ho'o gah ngasang ne gah hi jesi, ai hia keta ata leng dekat agu aku'n. Co tara sampe dekat pengaru aku eme nggo'o libur kat kulia gah eme toe ngoende one kos gah ngo one kos diha. Agu ami kole danong duku SMA leng kole ruis gem. Tapi gah apa gauk daat diha gah sifat diha gah apa ata paling daat'n gauk diha gah, hia laseng keta mela sembarang, biar toe ma sala data cupu mai tong hia sangge mela kole i. Umur ne teman daku ho'o gah hi jesi hot daat gauk'n ho'o bo gah suampulu sua. Jadi gah ami gah teman nang te ho'o agu ngger olo'n diang.